अभहीं ते फिलहाल हम नेपाल के अलावा और कौनो देश के यात्रा नहीं कइले बानी लेकिन भविष्य में हम मॉरीशस, मालदीव्स, इंडोनेशिया, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड और कई देशन के यात्रा कइल चाहिला।